كنت أتمنى أمتلك مهارة القيادة لأسباب كثيرة طبعًا، أول شي الحرية والاستقلالية، القيادة بتعطيك الحرية تروح لأي مكان تبيه في أي وجت بدون ما تعتمد على غيرك، كمان الاستكشاف القيادة بتفتح لك أبواب الاستكشاف في أماكن جديدة وتجربة مغامرات جديدة، <hesitation> مرة حلو، كمان الشعور بالسيطرة تحس إنك أنت المسيطر على الموقف وانت التحدد وجهتك.